Pos con que vien alguién, no es? Paquí enas callis delos puebrus, como passa poca genti polas callis, ain muchas vezis que, sintiendu dendi la ventana, ya sabis quién es la pressona. Quiciás que aiga genti qu'el sentil passus les dé aginaeru comu si alguién les andara siguiendu. Col atranquiju que tenemus paquí yo creu qu'es que mos poemus fixal en cosas que enas ciais no sonin más que ruiu i barulleu.